A misa mu lela mela, nzumza yaghe, nzumza mela ya wuni mu ɓarah ba, nzumza mu lela mini na ya muri ɓa mi, ɓa mi <hesitation> ying ngure kanan-kanang <hesitation> ghi nan kuni mini eh ya wuni <hesitation> computer, yara wawu dobe mela yanzu ka shakli ɓele poroh non computer ɓani ba eh nzumza mela lute nankuni mudo nari <hesitation> ɗom ghi mu mela yanzu, ko ni rhi ga ma, rhiga mele yanzu <hesitation> borah rhigh rhigha ni bugh, ya righni ni tsoroh ya righi ni shambo amma mele yanzu yete rhigh rhigha wo shambe ba, <hesitation> ghi yingle, ghi nzumza bani yingla’ah ɓele poroh ba shangme ɓele ghi mu nasara ɓaghrini ni ghi pagh poroh ligha yakam, yara wawu tur tumo mole yan zu, mele yanzu tumo mela ɓara ɓa <hesitation> tuntumo ɓari tuntumo ya wuni a tuntumo a america, sai paghe kuro shigha, sai <hesitation> yanghe, <hesitation> sai yanghe ɗung, kasani ki tumori tuh ban, mele yanzu <hesitation> nzumzari gya’ghe gule <hesitation> a dobna mela ma nda yo yara wawuna tun tumo a mi <noise> a mi minti shin long, yara wawuna tun tumo A mi minti shinlong ya turi tumo yo ki tuh ban, eh ɓanɓani mini ni poreh <hesitation> ɗom pruweh ghi mu pureh a nzumza muna nasara ta tukle ma ni technology, technology bani ri, bele nyeghe mu yana a bughi sum, ɓah dinneh nyeghe, wo ba nyeghe wo nyeghe, bele nyeghe mu a tighni a muri <hesitation> table, ni nyeghe mu a tighni na gab nuni nyongli ghi a mi bandi, ya nyongli teb mu ya nyonglini, ya, ɓah a nyonglo teb ri ya gabna na turo na kyah purini a muri <hesitation> a muri ɓele paper pikhem yakam, na tolla turi, so nzumza mini yara wawu, yawawu dobe eh ba tare ko wo ghi ɓani ba, ya wawu dob nzumza mele yanzu wo ɓele <hesitation> bele ghi, ɓoh ghi ɓani ɓirah ba ninkam kawai nzumza mini a ɓirami ya wawu kum ghiɓiraba, ya wawu kyah dua bariba sai ɓa yawo ɓele ghi ɓani mele yanzu, yara wawu dobe mella wo bele, bele ghi mu ya keni kene ni ɓoh mela the tol ban ɓani wo pikhem teb mu ya ɓalli bora, ɓoh nama, ɓoh nama ghi ɓani ɓiraba, ɓoh nama nyeghe ɓari ɓiraba, ghi ɓalkun balkun ɓani ɓiraba, kafin ki ɓamburum ɓah kur gagh log tuban ni teb, kafin nyu kawai na mal bele wun gabadaya, eh, amma mele yanzu ɓoh nyakamwo eh technology ya kam bunna ba mele mele na. A gɓalo waya ɓhi ɓah kur gagh mela mela na a gɓalo waya ɓhi eh ɓah wong muri nzali, mela mela mini na gɓolo eh waya ɓhi <hesitation> nung eh ba talla eh ɓha, ɓha muri gɓerum a lah, a gɓalo waya ga ghi mu ya kene kene a nanah, manang khi ɓoh ghi ɓani ɓira ba ɓoh tigh, ɓoh ghi ɓani ɓira ba nya paghniyo ba kene ya nungu ba, keneri ɓira ba eh kene mu dua barah ɓera ni mela ba mela yanzu, mela yenz, komi man yara wawu dobe wo ghi bani ba, ɓoh a ɓira wo ghi ɓani nya ba paghniyo ba a ɓiraba a nzumza nya nnana ma takulli a ɓira ba kawai a ɓira ba a nzumza, so ya manang khi ni ba shamgme ghi khi nzumza mini dab wo yi, ni ghi shangme ghi khi nzumza mini dob wo ɓele, ɓele ghi nanko ɓani nari, ɓo neba ya paghba eh ɓha yinbi koyen tigh ɓali a muri nzumza ri ya gulo ya gul kham, kuma ghi ya mal mili nyingle nyingli kham nna nnambo sunkara nana mpeni ya ka rhigah mela, ya righ righa kuma mele yan <hesitation> ya rghni bo wo wo ghi ghi nzumza mela <hesitation> nang kuni ɓele ah mun ghu kokhni ɓah mu yunni, wo ɓele ɓorhi ma ma ya paghni ban, ɓele ɓorhi, eh ɓoh kene ɓali yete nungeba ɓho ghi ɓah mele yazu yuni a nzah khi ɓira ba, ɓoh ɓira pagh porohri eh wo ɓele ghi ɓani su ma kum kyah a dua ba, su ma sha kli ghi mu yara keni kene ba. So kene mela a nzumza mela ni ɓele ghi nanko mini muna yunini ah kaman ɓareh sa tukli yi ni ngure kanan-kanang, ɓarah ya nah ma ngureh kanan-kanang, ngureh kanan-kanang ni ghi mu ya ɓal kun wun, ngure kanan ni ghi ya tigh yamele ka peni kene muna ya gaba, na gab ɓamburum a bani minina wokh tebe a bamu ya loghna mini nari ya nana ghi mu ayari paghe, ya nara ghi nu’ah kumni ɗome ghi nfwa wo poroh righa eh yere bele tolo nzumza ɓani <hesitation> dobe mella bele nzumza mu nyani kham mini khi ka na ma a ɓira wo eh nzumzari ya wawu nunghe ba ɓoh ghi ɓani ɓiraba, domin <hesitation> nzumzari mele kyah dua ba shangme, muni ni ghi nanko beni ya yakkuni ɓamburum ɗom, muna ehm paghni eh ba shangme ghi, ɓo ghi kume yimbo mele yanzu a mi minti ɓari ya gabna tumo na tu’ah wuri ban, mele yanzu bama ko ni koni tebe turi molong mele yanzu ɓoh a turo molong ɓi yimbo ko iya south africa ko iya zimba bwe, ko iya be, ba wai sai a dobo ka tigha a mi <hesitation> a mi takada khi tuh bini ba, ami <hesitation> non paper ki tuh bini ba ya dobna kawai ya wawuna yo pagh poroh wo nyaghe mu ya bogho, na turi bi molongri, na molong tuh wuri a mi minti ɓari, ya wawuna tur ghi mele, yanzu ko yen mele ma pur molong nan kuni na a algiwo ka kyah kur ghi yete nunge ba, ya pagh poro wo nyeghe na tur molong nan kuni mini a budi ghi nanko yo ba mu a ya tighni nda tigh molongho. Boh a yinglo a ndah tikh molongho na yingla bana tur molong bi ɓah ɓilo agn ba tare da ko a turo daga mela yanzu a wawu tol molong a mi, ami boro ka tur bi yinbo iya sokoto, ya tol molong malen ka tur bi yimbo iya, daga a mi boro daga bani mini ka turo khi kyah sokoto, eh kafin tu’ah sokoto, yerba pikhe ya wawuna na ma toh, eh ɓanghiba tare ya a nzhere mele yanzu tebe ni ɓele nyeghe bani technology ma ya nani tebe ri yi yunike ghi bari dom, ya wawuna tur molong bi yinbo iya sokoto, iya benue, iya katsina ya tura bi molong a mi second na olong tuh ban, yi kuma a i second ni wubo ni paghghi mu mpaghni, mele ɗom ghi mu paghni, boh ni ɓal ghi ma mela ɓal ghi mele yaar fwa muri <hesitation> muri nyaghe ɓari, eh musu nani, nya ghe ɓari yakam a eh <hesitation> khum-khum, mogho yakam ni nyaghe <hesitation> nyaghe ghi ɓal kun mu ɓari nyake nyaghe ghi pagh typing like kaman ya wuni kaman com nun ɓele computer, nun computer, ma ni computer ya tukliyi mani computer computer mu do nari ɓoh dobna ni yi ɓoh a nyonglo ghi na tur ɓoh yimbo mela wo nyaghe ɓari ɗom, toh ya ya wawu dobe a nzumza mini ni mere khi ghi ɓani ɓiraba, ɓoh ghi ɓani ɓira gɓangɓan ya <hesitation> a dobna kawai, yo ni dansang kawai, eh ko man ya paghna a ya yo kawai a nȝum kawai, domin dom ghi mu paghni, yanzu ɓoh mela bho turehbi a yar ki tur bo molong, <hesitation> nnawo mele ɗeng-ɗeng a muri tebe molong, mele ɓho a yar khi tur bo molong mele ka kya a ɓira wo.

Technology ba, ya wawu ken kene a muri mur nan kuni mudo ka ka tuh ban ɗimir amma a go technology wo poreh na gabna ma ma ma girgi muri mur yakam, pikhem ya tukli ma ni flying boat, pikhem ya tukliyi ma ma lli, lili gulla kawai ma ba dineghe, <hesitation> ghi ken kene a muri mur, <hesitation> sannan kuma we ɓele mu ya ken- kene a ɓoron, ɓoh a logho mela na gaba, <hesitation> nan kuni minang yanda mu nyani, nyinglang a mi yirgi mun yingli a jirgi kinna ma oh, <hesitation> sa dobna kawai, oh ga nzumza ba shangme ya ina, kin yingla a mi jirgi ka gaba jirgi high’un nan kunmini, su ya mi ɓoron na su gab limba nan kuni mini, ɓoh na ma ni poreh, poreh technology ba ɓoh, ɓoh har ɓoh nkum nkum kyah a <hesitation> a urushelima, eh kyah urushalima nkyem pagh ibadah, nkyah ɓoh ni technolog girgi ba, ɓoh mela, ɓoh su kum kyah ba, yara wawu buh shigha kasani ɓari pilli ya ɓari shakli ba, mata wok ghi kallina muna ni technology yara wawu dobe oh tare wo ghi ɓani nuna sa ɓalli yiba nzumza eh e ɓiraba kawai muna ya wawu dobe wuni maghi nanko ɓira ba, eh technology ni ba shangme ghi, technology ko yen yi dob wo yi a ɓali da cewa ni ghi mu ya kenikene mele yanzu, ni ghi mu, ni ghi mu ya lughni ɓi ɓamburum ɓah ɓira wo technology kani nkam, wa tikh ɓalo a muri technology, do min poroh mele ya nzu fweh a bandi, meli <hesitation> makaranta mela ya ka ɓal ghi makaranta, through technology a dobna a nda yo na ɓal ghi Nya pagh <hesitation> ɓal ghi ɓira mele yanzu a wo ah <hesitation> ken turkey, nya ɓal ghi wo ya, a ture <hesitation> technology, technology one of the, moghori ni nyeghe yam mu nya pagh poroh wo yi, nya ɓal ghi ngabna ya turahbam <hesitation> limlim, ya turah bam nyongli ghi nyakayongle ni through technology, mela ma fweh ni ghi bira mani jamb kafin ka kyah makaranta ma, ya paghe mele yanzu a muri computer, computer ni technology ɓoh shakli technology ba, nya paghni yo ba technology ni ba shangme ghi, ya manang, yanzu yara wawu dobe wa ghi bani ba nzumza ni ba, ba shangme, bah ɓira wo technology mini ba, ɓini ba nzumza ni ba, ba shangme, ɓah ɓwa wo technology mini ba ɓimne ɓoh a ɓira wo technology, so pya manang khi nzumzaa dob wo technology, ya manang khi su dob wo technology mela yanzu mu sa ɓele tebe then kuro ɓari unwokhna lili technology <hesitation> musu ya ɓelli technology na ni <hesitation> ni knni nasara tebe kin shaghle mini ni kuni nasara ɓamburum ya shagklina a su ɓalkun a wuri technology, tobo a woghna tebe technology a mi ya manang tebe ka shakli muri ɓukre so sum ɓah yinbi eh ɓah mu su ya koh beh dom bamu a yani, ɓah a ya mi, ɓoha ya mi, garau, ɓoh a ya mi mhagha, ɓoh ya mi <hesitation> technology mini ni ni ba shang me ghi, ni ba shangme ghi, na gabo, ɓoh a gabloghe jirgi, ɓah a kya gab loghe jirgi, bɓoh a kyah gab loghe jirgiɓa ri, ka a gabo nen boreh <hesitation> Technology, ɓah gab pikhem ɓari dom ghi ɓari ya paghe ni peghe nan kunimini, no nu paghe, a peghe nona peghi bani mini na tah wo ma mini logho, na tah bo ba mukho ma, ɓoh nta’ah un mur na ɗom ni pneh technology, technology mele yanzu khi ni yi agaba oh ɓah monah a wuroba na gab ghi bira lute nan kuni mini fuh na khi tol lilime bamburum ni pille, technology mela yuah ni bi sum ghi ɓira kam, ya gabnaya mele yanzu ko yen ya ken kene ni ken wo technology a bughi na gaba iya pagh, iya tol ying teb mu iyarba ba toleh, yanzu boh na ma ni teb technology ba ɓalkun mini mu nya ɓale ma ɓa ya ɓa ya ɓa ya ɓoh ya wogh ghi amba ni ni technology male tighei ya wogh gi’am mela, ni technology mele yanzu su ya su ya pille bugh a wuri, su ya paghri wurisum tebe khi kum bashangme ghi a mi keneri, ɓoh ni poreh technology ba ya kum ɓalkun mini a beh, yanzu ni poreh technology khi mele yanzu a wogho ghi’am mela a nda nyeghe, a wogho ghian mele nya ɓalkun a muri yadda mu sa keni kene a sum mun kulung, a, a kuni kulung minini kune kulung su ya pagh poroh wo yi kuni kulung mini knma ni ba shangme ghi ko yen anang ka shakli ghi lili mani nyerah ala ma ɓoh ɓoh npuram sa ɓonma lili <hesitation> technology mini a kun kulung, ni man ni technology a kun mulung, su ma peninayi manang, khi su shakli yanda musa belli tebe khi pikhem wo wo kayih sum kha ya kumo nah a lili technology a kuna sum a kuna sum ni ghinanke lili technology a kuna sun ya nanku ni. Mele ɓoh su ɓom lili technology mini ni ba ya nungu ba domin tebe mela nzumza ya yu mela ya ya wo technology, nzumza mela ya yu wo technology nzumza yanzu sum mela ma, su shaghli nzumza u libi ba, nzumza mu libi ma dobna technology ya turabo ghi mo no a wuro ba, ɓoh a nama ayar nkabah technology yado nagho dah yo na technology yuni bo na yu tigh bo a muri tabu <hesitation> hotel pikhom yakam ma ni mpitel ba lih ghilli nyakam, ba lih ghi vi muko ma ɓoh a ku’oh bama a dopna gho kawai ɗom ghi mu a yere ya pagh poroh wo tebe ni technology na paghi pem pem, pem, pem, na yuni ɓoh, a mona wuroba a dobna gho na ghilli yu’ah den ni poreh technology so suma ɓomna lili technology ɓah yimbi, ki su pagh wun poroh wo yi bashangme. Ya wawu dube ɓa tarhi ko technology ba technology manang, dobo ka peniya manang, suɓo mela yanzu ɗom suɓo magha ya muri technology, ɓoh yamba yak kuni suni ba a mi kene mi ni ni yen ni yamba yak kunisum, dom ghi muna kunasum suma ɓalla yi, ɗom ghi muna pureh muna su shakli yi ba, suma dobna ya peni wan, tebe ko yen mela kunasum mele ya fwana a muri technology. Ya pagh poroh wo technology, nela ki nyongli kune ɓamburu, kin fwa ma, ko ni ɓalghi mela ma a nda, nda ah nda ɓal ghi ɗomme ɓamburum mele ya fwah a muri technology, ni poreh technology mele yunni pikhem mela yanzu a ya ɓalbisum kun mini, aya pagh bisum, aya len kuni sum, aya wok teb kunisum mela, wo kunasum, ayar ma su ɓalkun wo kuna sum, kiniyi nya wokni ghi’am, <hesitation> ɗom bamu nya gabe nya zong ni zonoh, nya zoneh tebe pikhem sa penina <hesitation> ki su lugha- lili ban ɓari, pihem ba mushighe ya gabnayi musa ya peni, technology ni ba shangme ghi, ɓah yimbi su dob wo kigha ye technology